غير ممكن تحقيق السلام العالمي علشان <hesitation> في طمع في جشع من <hesitation> قبل الشعوب، <hesitation> كل شعب <hesitation> مختلف مع الشعب اللي بجواره، <hesitation> عينه على الثروات الطبيعية، عينه على الأراضي، أتوقع إن هذا الشي صعب جدا تحقيقه.